Pasɨpɔrɩyǝ wǝǝ mɨŋ o loh ko gɨŋrǝ rɛ wǝǝ ŋwɨ wǝ́ ǝ lǝ́ǝ fɨ ere ko mɨŋ o lo ko e ke fii wuruŋwarǝ wǝǝ ŋwɨ wǝ́ ǝ lǝ́ǝ fɨ ere a ka kaŋ. Kɨ eci anya gʊŋrǝ e fii a kamɨ tɛlɩ dwanɩyǝ vǝ́ ǝ lǝ fɨ ŋwɨ a la kaŋ ko gʊŋrǝ gbɛlɩ a láa tɛlɩ.